Дар зиндагии ҳар як шахс дӯстӣ ҷойи муҳимро ишғол мекунад. Ман низ худро хушбахт меҳисобам, ки якчанд дӯсти воқеан наздик дорам, ки солҳо боз бо мананд. Ҳоло ман тақрибан се дӯсти наздик дорам. Мо якдигарро аз даврони донишҷӯӣ ва аввалҳои кори худ мешиносем. Гарчанде ки баъзеҳояшон дар шаҳрҳои дигар ва кишварҳои дигар зиндагӣ мекунанд, мо ҳамеша дар тамос ҳастем.